Nuntu si binata ma roci, di bade ba ndaire, cita ni ma paling ipi rai, ica kai cita terus ma pala ma ntuwu dieda kaip ba dou ma ipi raire jara, sampe ndawi ba doukan wara pa coa jara. Pala aka alam ma wati bunes nggahi ma liar deka re, wara cita, wara <hesitation> singa, harimau ede ipi- ipi mena rain. Pala ma aka <hesitation> ma- ma ntuwu di edare ma ipi raire, jara, jara kalo ma toi- toi deka re ma ipi raire, kalinci terus bune sawah doro rau ni, ipi rai menan. Kalo jara kan sampe ndawi ba dou taji rai jara, taji rai jarare ngarana pacoa, bune aka mbojo pacoa jara, pacoa jara aka mbojokan ipi ipi rain, pala bade ba ndaikure aina akere laina jara dou mbojo wali di karai dou ese mbojo wali di taji raikaina jara, mbotopa wehana jara ara jawa doho, ede jara. Pala ma nari raire.